Han hewan yang mbau busuk tu kan kambeng kambeng tu amis nian mbau e amis tula men kitek di doson kan men wang jarang mandi tuk galak diomong kambeng karne embau ames karne ape kambeng tu jarang mandi kan jarang mandi ngen pulek apelagi kambeng berok kambeng lanang tu way amis nian bauke kambeng apelagi kambeng tetanggeku kan way ye tu ade reban kambeng dibelakang uma e tu amis nian bau sampai ke uma be kecium embaue kateku way kadang tu nganggu nian ngen pulek ikanikan tu sikok anyo kalok kitek ngomong kalo kami di doson ngomong e tu anyo apelagi ikan jore kan ikan jore tu way men dapatanyo nian embau e adelagi yang hewan busok nian tu antelegu antelegu tu kenutnyo tuna bosok nian sampai galak ini e kitek dijalan dalam mobel ni dang bejalan dalam mobel kadang kace la totop rapat be masi tecium embau e misal kitek lewat malam ahay malam ahay way kateku bosok nian embau antelegu tu ji wang ay men embau bosok deket cak embau antelegu kan Ade lagi tikos tikos tu kan banyak nian duma tu duma banyak tikos karne banyak tikos tu la bakku tu makai racon masang racon tikos kan masang racon tikos itu biaso e dalambentuk cak dicampor dengan makanan dicampor dengan roti nah misal kan tikos tu dem makan racon tu nah kadang tu dak tau ye kak mati dimane kan kadang mati di pocok kadang mati di bawah kursi di bawah meja tulau embaue tu bosok nian tau tau la jadi buntang kan way kateku pan tu misalkan di dapoe tau tau ade embau bosok way jiku embau ape kak jingok dibawah meja tu kadang ade buntang tekos